Añetete ko, maa ko ikavi ani ara yamboalquila i ño yaiko, iru teta rupi o yande yaikoa rupi. Ma ko ikavi yande, yande mbae i ñanoi; porque jayae yaikua ta vi mbae ko yaekɨta yará yará yandeyeɨ pe va, jayae yaikuata vi kirai ko yande yagua kua jajɨ katu rupi va.